نفضل السفر بالدراجة، على خاطر <hesitation> خاصة إذا كان معنتها السفر لمسافات قصيرة، خاطر الدراجة تعطيني الشعور بالحرية والراحة، يعني <hesitation> نتمكن إنه نستكشف الأماكن بشكل أكثر تفاصيل يعني وزادة نتفاعل مع الطبيعة وهذيكا النسمة الباهية وبالطبيعة إذا كان المسافة طويلة السفر يكون بال <hesitation> بالقطار خير.